איך האב איין מינע סטייל וואס איך האב ליב אנצוטון. כ'האב זייער ליב קורצע זאכן ווי קורצע טאפס און סוועטערס. אויך האב איך זייער ליב לעדערנע זאכן און קורצע בוטס און כ'האב זייער ליב זאכן וואס זענען שיין אבער ספארטי.